Iyaa <hesitation> kepulo oliwa shili em oshili ihashilongo paemito adishe, nenge kakuna omunhu naana hapopi oukwashili pauyadi mokukala mwenyo shaashi ovanhu kaveshi ovaengeli iyaa oo- oshili ohashiya pamaludi avali opena oshili shomoshili poo opena yoo natango oshili shomoumbada. Iyaa tashiti ohaidulu okupopya oshili osho ndiwete kutya ota shimangululange ouna ndapatekena, poo opena yoo natango oshili osho ndiwete kutya ngeenge onde shipopi ota shidulu yoo natango oku vatela omunhu mukwetu nenge omunhu alandulako. Iyaa pauxupi kakuna oshili naana hashipopiwa eeprecenter efele ashike oo ohatuti ngoo nee alushe oshili ngee hatu shiyandje ohatu shiyandje ashike etata lasho iyaa no hatushingile nee nelalakano opo hano tulixupife fyee vene nenge pamito imwe otuxupife yoo natango omunhu alandulako nenge tutule omunhu mukwetu meameno ouna panyika oshiponga. Hano kakuna omunhu hapopi oshili shawanapo ngaashi naana shina okukala